<hesitation> Manampy an'io Kangourou io zany fa biby efa nambarako anao teo manampy an'io Kangoroa io zany, velona aminy Aostralia zany monka biby, a Aostralia zany anie karazana parque be biby mi attaque anazy ai, basy efa niteneniko teo hoe misy tanana izy io, tanana nazy miantona, tongotra nazy afaka mitsambokina be misaotisaoty karah zany, de manana avantage be zany kangoroa io.